Xila rtop ra xiláni ra-ra biob ra, digyan a bhï ra pues ra xcomid ni pues zega chi, xilá ni, rnaz rama ni rzob rama ni gëcky rama chi rathe rama xina sietnerama ni lan lyz rama, thëbloo zy vanú rama ra ni ra rab ndag’e ra gyag’e ra xiga zi xilá nixini rchel nú rama xilá ni rha many guty ra raw ra’ma nú, per zë va purte gú rama ni vasienérama ni lan lañ zquëdy ra’ma.